لو كنت أقدر أغير في الماضي حجي، <noise> كنت برجع ل <hesitation> زمن أيام ما كنت <noise> في الثانوية. كنت بدرس باجتهاد وجد <noise> عشان أحصل <noise> كلية حلوة. <noise> كنت-كان عندي طموح <noise> إني أكون دكتور <noise> جراح، بس للأسف <noise> معدلي في الثانوية، ما <noise> جاب إني أدخل دكتور جراح. لكن الحمد لله، الوضع هيك زين. كويس.